Televisión xi tekuniuunindo maá ja xiinindo jande'eando ñuaa kee la ja nani noticia te ñuua tekuniuunindo naajkuu ja io java'a ajau'u kodeja ndiaa jiaa dateekuña'a te to'o nuuxe'enu te nani kude to'o nuuxe'enu ku, naciondo, ku estadondo, ku distritondo, ku nu'undo ko ndiaa jiaa tekuniuunindo ju nde'eando.